wayam ni mido ia hanyalade mido ia nga relatan de japane nai ngam mido mapita wayam so say dimbi dimba milahara mido mapita milahara koodi befianiam kood pataike oli